Gne lera matetika hatoriako zany gn'hatoriako zany da eo amin'ny adin'ny valo na adin'ny fito eo da raha e tokony fatoriagn'olombelo zany da adin'ny valo eo zany da mety zash gn'anahy zay lo ie.